يعني أنا أفضل أقضي وقتي في عالم الألعاب خاصة لعبة بابجي في عالم تاني تماما يعني أنا بحب احل ألغاز أحيانا أحب الألعاب اللي فيها حل ألغاز والكلمات المتقاطعة بتساعدني أفكر واحتاح يعني وارتاح في نفس الوقت واصلا يعني ما في أحلى من أن الواحد يدخل في عالم كتاب كويس ويفتح لي آفاق جديدة أحيانا أحب أمارس هواية معينة يعني أحب أقضي وقتي في الرسم بتساعدني استرخي واركز يعني اقعد وحدي واركز وافكر في كل حاجة بتساعدني أفهم نفسي أكثر